Kǎkà ró ddu fú nyû ro nga ka bbo nì bbòdha ní ndèymí njàddí sǎnà ke fú ddawa ddí ka ss nì ka tdra nì tsúw ss dha ní ka ss nì fú nyû màdjú ndaní cha nzǐ à sǎndèy kǎkà mà róddù kùkú mà ró ddú ngengéy ní ddiy thókpa mà ró ddù ka bbo nì fúddiy mà rónga ndèymí bbòdha ní njàddí sânà ke ka njey ní hów ya nyi njèy hów nyìmí nza ó nyû róddù nyi mí nyû rà dey lǎní

À lêy tdè mb ónga dzźdha kà ngû klǒw à à lêy tdè wánì ddiy tsò dhâ dhǎ má kà dho ndèy njuw nzǐ ngow-dhi lêy tdè bbalè wánì tdè cheydha ní ma nyi dho bbiy mí nga ddí tdè ngǎ ngòw-dhì lêy tdè wánì ddiy kà ngûw tdè mà dho gbè mà nì rǎ dhì tú dziylíy djúddù ingá ddù ddiy níchú

À jì à dhǒ ndèy jì lǎní nì à déy ndèy kpi nì ndèy lǎní nì li à jì à déy ndèy njanì ngǎjìní lo ndèymí lǎní lò nà nì li à jì à déy ndèy gu nì ndèy ndèyní ddu nì li

Drǒ mà jì ní nyû mà léy nì lǎnà ní sâ nà kàss djò mí kàss ddí mà léy nì lèy mà ri nì à ddí chì nà ndeyní à chěy nga ndeyní mà nyǔ ndeyní mà ká mà zz̀-ónga ddí kǐ ndanà lǎní

Bbǔbbú nga nà ma nyu nì tòkǐ shǎyi nà ma mbr rwo nì mî ma mbr nì shǎy lǎliy nà gbow nì mî ma mbr nì shǎyi njàddí sâ nà shu nà ddí kwíy na

Kǎwà bbiydha dho màdhí bba ó lò ró nga li aa ka mba nì màdho mbr Krismas dho nà nì ka mba nì mbr màdho ma ndanà mà dho àa skul fiz bbu nzòw dho ma cha ì shì rǎ nà nì mà njàddí sâ djò ya mbr ddèy nyi nyi nì vé fú kǎwà rò sow nyi nì mbr mbr̀dha ní nyi ò kà tde nì djǔwdjǔw ddí lǎnì

Mà gbú nì màdhí ru à déy ngbá mà thi nì nyû cha mà nyù yěnga itssdjú nì mà thi nì mà yěnga nà Ddrà dzà ràdha dho

Ì nì silímù nà nì ndrǔ mà tsotso màdho kwo ǐchí lǎnà ní nyû ka bbú ì dho à ley ka ka kambá ndrǔ ddí fulè ddǎwà-dzà ó ka ddéy ndannà ìdhí jǔw sǔw sǔw ndanà cha ka chǔw ndanà ngéy ní ddǎwà jì ya ney à nì ro ka déy ddǎwà bbu nú sǔw mà dho ndrǔ déy thiy nderó cha ya ney à nì klôw dho ngu ndanà luwtò à léy lò tdrǎdha ndrǔ dhò ddí ka déy lǎnà ní lò tdrà bbò ndrǔ dho ndaní cha nzǐ ddí ndrǔ ngú ì chùw ì nì swà ní bbalè

Mà dho ngǎjìní mà rónga nì ngǒw ddiy jì li dda gbúdha nà wá nì nga nà mà dhí ru gbúdha nà wá nì nga nà màdhí ru dzàdhanà ddí ndaní mà njǎ mà lǎní

À ji mà tsš mà tsò hwî hwìdha róddù ndèymí mà ndèy ss̀dha nà ndaní nzǐ à nyá dhi ngéy ní bbalè dho rwo nì mî ndaní nzǐ à léy mà hì rǎ nú ndìy

Ndruní simu tdè ngǎ ndèy ó mediya ní njanja nì simu nì ney ndèy ó mediya ní à lêy njanja nì lò nì rǎ ndìy ndruní nì simu tdè ngǎ ndèy ó mediya ní cha ka dho ndanà lò bbwǐy bbwǐdha ní nì

Ndaní ndrǔ chǔw nyǔ'wiy ndaní ndrǔ ká dey chěy ní li djùkpa ddàdha-djá nì ndaní ndrǔ ká lǎní lò dhò cha ney ì nì dhǐ nì dhì nzòw ní nzòw luwtò ì mà nì dho

À lêy bbalè wánì à tsì lò à lêy nyǔ'wíy nyǔ'wíy nì màdhí bbakǎ ney à léy nì nyi rà rútsò djú nì lò tsì má déy nzá nyi tsì tdè nà nì li-gwíydha à léy bbalè wánì à dey nì ì koko djú à njey ndèymí ddiy má cha ndèy ddêy nà nì ndèy djùkpǎ nga nà

Li tsò njúwdha ngǎjìní lò ró cha ndèy shì li kà ó nì lǎní lò tdràdha bbalè kà ó cha ndèy mba shú ní thiy nì chǒw ní déydha

Mí lǎní nga nì ya nyi rà ìdhí bbakàòluw fulè nyi ddí nyi rà ngu nyi njèy nzǐ ngéy ì vi dey ìdhí lò njey nì níchú ke fú nì ddí rà ngu ley nyi rà ngu nyi dduw bbalè dhí bbúw ó lò nyi rà ngu dduw nyi rà ngu ley nyì dhí bbúw ó lò nà nyi rà ngu njà ní yà ŋá nì shì ndey lǎní ya nyìdhí ni mà luwtò à rà ngu jì nyì chùw ddu ndaní cha nyìdhí ddí rǎ njitsò djǒ nyi nja ney

Mà nì fěné nà mà nì tǔwndà nà mà nì mǎngù nà mà nì ngéyngéy ní tsúw jì nà mà nì tòkì nà ddí mí ddǔwddǔw ní nga nì lǎní à thi nì bbalè rónga ddí

À jì déy lǎ ní à njúw bbalè tsò ndà ká lò tèy bbalè dhò à gwíy bbalè lǎ ní lò jì lò nà ndaní fú li ddǎ bbàlè djòkpa chěy ndaní bbalè ká dey chěy ní lò ò

Ya děy nzá ma bbà bbǎkǎ nga bbǔbbúnga nà ma tsuw nì bbay djú nga rwo nì mǐ dzá nga ddí ma tsuw nì à dey nì lǎní rwo nì mǐ ma nì rǎ bbíydha ò mí sǎ nà ma rà líylíy ní dda mbr tho nì mî ma rà dzá-tsò ǐ ma nì dzá-tsò tǎ ma nì rǎ

À lêy bbalè nì dhǐ děy ì dhí cho kâ nzá ní njàddí à lêy nzòw vi dey ngéyngéy ní lò chùw ddíyà děy nzá ì dhí cho kâ ní fu chú à lêy ngòw dhi sà mà dhí nga ddíyà fù níní nú

Ngèy tdràdha nì lǎní ddiydho à léy nì màdhí nzòw tsi nì ndèy dà nì lò ndèymí njanja nì lò nà à léy nì nzòw tsi nì ngèy tdradha ndèy mí à léy nì nzòw jùw déy nì klǒw

À jì mà bbí ndrǔdhí soronì déy ngéy ngéngéy ní nzòw dhî nà à jì mà dhǒ ndrǔ dho jǐ ndaní ndrǔ chǔw ì ì nì wá ddìkàddì ngéy ní nzòw nà à jì mà njǎ ndrǔ gbè mà ró bbalè ní ndaní nzǐ ndrǔ chǔw ì ì nì ngéy ngéy ní nzòw nà

Ya ma nì ma mbr dhi nà mí sâ nà ma ra nì ka ddéy ma ddawa djò ya mma ma nì ma mbr dhi nà mí sânà njàddí sâ nà ma bbú nì dyòw màtsá layi dè à njǎ nga ma dè gbow nì mî ma mey nì mbr mí tuw ndeyró ma shǐ ndanà ddawà djò ka shǐ ma tsotso kwo

Ndrǔ déy ddìkàddì kpa ní nzòw nà ndrǔ ddí njèy cha kpa ní nzòw dho njèy ní njí jì ndrǔ ddí bbú ì ì nì tǔw wánì kpa ní nzòw kà ó ndanà ndrú chǔw mbr

Ma ddu nì ddù ní ji nì kwó ro ma léy nì tokì gi madjú ndaní nzǐ ji dhěy ma

Ddrà nzz̀dha à dho mà tsotso kwo aa í lò ó kà rà ley nyi djùw ó nga rà ngu shú kàrà nyi jùw ki cha lò ma cha ney ndèy tdè nyi thiy pěy ddrǒ nà nì nyi rà chùw ddíya Ddrà lò kà rà nyi djùw ò chěy nì nga ngù cha ney má nyi dho dey ndanà lǎní nyidho lò bba ma cha ndèy vi de tsùw dè nyi rò ngǎjìní nǎ nì

Njà ddí sâ nà ma thi nì bba kà ó nga njà ddí sâ nà thòwkì mà rónga krìdha nà njà ddí sânà kee ma ra nì ndèymî tèré djò tèré djò fu ngá ndèymî mupírà dzuw njà ddí sâ nà ma ra nì kee filimu mà njà fulè ke ya ngǎ ma nì njèy nì ddiy nì à nì jǐ ma njèy ddu chú ma ra nì ngwo ò ddí kanisa ngwongwǒ njà ddí sâ nà ya mupira njǎ mà nì ney chalè sikirin ò ní nì njà ddí sâ nà ma ra nì fule ddí

Mà pbo nì mà dhí ddiy ro nga ddèr ó mà pbo nì mà dhí ddiy ró nga sákì ó ndaní fú ddiy déy lǎní ndeyní ddiy tss ddí mǎ màdho lǎní fú nì chú à nì mà pbo nì mà dhí ddiy ró nga djì

Ndaní à mbǎ lǎní lò màdhí bba ó dziylíy dhìydha mî ndaní à léy jǐ dêy ní ney màkàó cha mà dho njàddí ndrǔ dhí ddiy dò njèy mî ndaní à drŕ mà tsotso kwódha mà kǎ nì mí lò

À jì ngòw djúddù mà ngú djùwbbà ò áẁ mà ngú dda-bbùw ò ndeyní à kwó mà tsotso cha ney mà kà mà njey ní ddiy nà ya ngǎ dji nì ro

Ma dyási dò njèydha à nì ǐchú à ji mà déy lǎní à ji mà njúw mà tsò wá nì sáwà nà à ji ney lò má ndèy nà nì nyì bbǎ nyì kà ó ddù gudjò ndaní aa nyì kǎnga à njúw ndèy jǐ ká dey ney nyì kà ò

À jì ka njúw ndrǔ tsò ka těy ndrǔ dhò ya ŋǎchú kà ka déy ddiy sùkúl ó ndèymí bba kàó ddí ndaní ndrǔ dhǐy chěy ní nzòw ní lǎní lò nà ì kàó

Mbwa mí lò tdradha léy nì njàddí sâ nà nyi làyi djùw rà chèy dhi ddí klǒw ní dhi dho à lòw rwo nì mî ngey ní li nì li rr njèy ró lò nyi tdrà ro njàddí li dho nyi rà chùw njàddí sâ nà fú lò nì lò mbǎ nyì kà ò mbwa mí lò ley nì njàddí sâ nà nzǐ ka rr nyi mí chěy ní lò ddí

Ma dho tdrà nzǐ fú ndrǔ ddá ì zz̀ má ì chùw nì, ma dho tdrà fú ndrǔ rǎ ddǎwà ì ddey ndaní fú ndrǔ tsǐ fú bǐy ná thǐ, ma dho tdrà njǎddî fú ndrǔ pbǒ yadha cha ka tdrà fú ndru dhò fú pbǒ nì ndeyró lò ka dey ngǎ fú ddiy dzzdjú

À dho ley ndeyli mí deydha sa ndèy lǎní lò ró cha nyi kà nyi tdrǎ nì à ley ndeyli mí lò déy wá nyi thíy ò ngǎjìní

À nì mà tsotso kwo ya mà nzà ro à nì léy mà ró jǔw nì bbiy lǎnà ddíyàchú mà nì mà mbru ddí tǔw

Ddǐnì mí lò à lî rù mí lò rónga ddǐnì mí lò dho nì màdho rù dhiy à ji à déy ndìy nyi kotò má nzǐ nyi dyǒtey dho ndèy njà ndanà nì ddǐnì mí lò à léy nì cha nyi njà ngǎjìnì ndèy nà ddiy à nì tdíykrr ní rù fú rù kà rà ndèy njà ngǎjìní bbalè nyúddà djú nyi rà bbà kà rà dey ngǎ nyi rà ndìy ní rù tho

Ma bbiy nì lǎlíy, ma bbiy nì kwíy kwíy, ma bbiy nì mèyddá, ma bbiy nì ngǔrá ma bbiy nì wánì nyû jì cha ka nyu nì mà dè ingá kpá nì dyúw ddí ma bbiy nì ney bíy ní ddiy má cha ka bbiy nì màdhí bbá nì ney fú ddiy wánì chaddí mà ma bbiy nì ney

Míddiya lêy dhì nì swà ní rù tho ma nzá à kâ dhì nà nì fú ddiy lêy ków nì dhá Mídìya lêy dhì nì dyì swàní njǎ à lêy dhì nì wá í ddu djú disco bbǐy fúddiy nì ków sǎ

Fú lì mà mbǎ zòwdha ní bǔkù ya bǔkù ka mbà bbalè rà ka rà bbalè gwiy fú bǔkù mà ó lò mà nà à rà ngu ley bbalè ró li gwíydha má 'wíy rà ngu shì drǒ njàddí ya fú lò njèy ndèy fùní nì à rà ngu ley ddíyà lò rà shì lǎní à léy à njúw bbalè tsò bbalè tsò ka njúw ka tdrǎ ndanà lǎnà ní lò ya bbalè gwîy ì à dho ddu mbà màdhí bbakǎ ò nì ddiy

Ànànásì, túwnda. paypay ndèymí làliy

Ya ma nì ngǎ nyù dha ní ddiy nà ro à ji ma rǎ lědjà bbì ya ma nì ngǎ nyù dha ní ddiy nà ro à ji ma rǎ kwo ma dyási dè ya ma nì ngǎ nyù dha ní ddiy nà ro cha ndèy kâ na nì ro fú its djú à nì jǐ ma pěy nú ma djòkpa nga ya zz̀dha ní kpe ya ŋǎ ní kpe ma njěy nú wá nì klòw

À dho ley mà dhí nzòw djú fízì búdha dho shì mà djòluw à dho ley mà làyí tsotso kwódha nà ddí dho shì mà djòluw à dho ley cha ney mà kà mà njěy njitsò djú nì lò tsòw wá nì dho tdow mà dho

À ji à nyǔ jùwrúgi kalanga na, muzírí, shǔ, chù ndèy te dda nǎ nì